أغرب حاجه حدثتلي في حياتي <hesitation> كانت تصرف عمي <hesitation> هذاك لجا من للمان <hesitation> عمي هو هو راجل ليحب بزاف نسا <hesitation> ك-كعاود ولا للمان كان في نقص ديال مداورين بيه نسا و <hesitation> أنا كنت صغيرا <hesitation> حاول يتقرب ليا، معلاباليش كشغل كشغل كان حاب يشدني في يديه معلاباليش علاه <hesitation> إيه كانت غريبه بالنسبه ليا، غريبه بزاف.